نوعي المفضل من الموسيقى هو غالبا موسيقى البوب ، معرفش أنا بحبه ليه لكن أعتقد إن أنا بحب أسمعه بحب إن أنا أدخل في المود بتاعه إن أنا أشغله كتير وبحس بشعور جميل لما بسمعه وأعتقد ده سبب كفاية ليا ، بيخليني أحس إن أنا أسعد بشكل ما